<hesitation> די ערשטע זאך וואלט איך עס געטשארדזשט צו זעהן אויב ס'ארבעט נישט אפשר וועגן ס'האט נישט קיין באטערי, <hesitation> נאכדעם אויב איך זעה אז ס'צינדט זיך נאך אלץ נישט אן וואלט איך, <hesitation> וואלט איך גע- כ'ווייס נישט. כ'וואלט מסתם געקויפט א נייע אדער וואלט איך- כ'וואלט געגאנגען צו דער סטור וואו כ'האב עס געקויפט און זיי געבעטן זיי זאלן מיך העלפן זעהן פארוואס ס'צינדט זיך נישט אן